A mahavalaky aloha e miazakazaky igny fa da aleo avao aloha magnano dia maiky, mandeha tongotra man- man- magnano dia maiky no tegna hitako araha satria hiazakazaky anao agny sy mainsy hizanony anao la misy olo alohanay eo, misy olo midépasse misy tomobilo, avy teo koa anao sembosemboky anao satria anao niazakazaky loatry ah! Aleo avao mandeha tomboky malaky.